Punna parallu sabungna sabung a ia lohe ji paralunna-kaparaluuang na <hesitation> biasa ripake untuk anrio <hesitation> untuk matassi motoro, <hesitation> injo punna ripeke nrio injo <hesitation> ri pakei ri bissai kalea <hesitation> punna ri pake anrio to ri sirangi rolo erekalea nampa injo risabungi mi siabtu kale namapa injorisirang pole ere punna bissa ki pinjeng, <hesitation> parallu todo injo <hesitation> sabung a, ka <hesitation> punna tala make ki sabung pasti tala tangkasai, pinjeng a, <hesitation> pinjenga, <hesitation> pammaja a, <hesitation> iya ngasek galasi apa, injo parallu injo iya punna motoro pada to ji, ka punna tala make ki sabung tala tangkasai, <hesitation> pakunjo jari punna ripake ri motoroa iya injo <hesitation> harus mento i make sabung ka punna ri sirangi ere <hesitation> tala tangkasai jari harus ki make sabung <hesitation> ri gusuki-ri gusuk i make paklukluk, <hesitation> ri injo paklukluk a risare ro sabung nampa injo ri gusuk i iya ngasek motoroa <hesitation> nampa injo <hesitation> risirang isse ere, <hesitation> pakunjo <hesitation> injo sabung a ngissek to untuk, <hesitation> apasse arenna <hesitation> ri pake <hesitation> punna ri rio i anua olo-olo a bangsa jarang <hesitation> make tokki sabung ka iyapa tala akrasa jaranga <hesitation> ri pake <hesitation> i ri rio i <hesitation> jaranga to <hesitation> injo make ki sabungi jaranga ri kokkoro i <hesitation> kunjo nampa injo risirang isse ere <hesitation> injo punna ri bajua injo parallu to injo sabung a ri untuk <hesitation> ma-matassi pakeang